Ya yakararan sapee, eng anee ko atinye karinyu kaal karii nyuu, amuchi amut lagookchu lemeche kopa komie. Amuchi atembean olamache atinye karinyu atinye itinye, rapiniki kokararan sapee kokeny, amuu imuuch ial imuch ial tugaa, imuuch ial negoo. Kail tugo ko igee chegoo so soluu, kokararanitu, sapee ochei amuu onyoru apya, afya onyoruu afya nekararan, otinye chego, olue komie moale itinye kokaitich kot nekaararn kora. Ko kararan sapee nguung itinye koneingen ile ne neng'uung'e nema nemailipanii kiiy, yaitinye kora rapiniki kokararan sapee amuu muuch ial imbaree koo komao kasii imuchii iale kiy tukul neimache pendi lagook sukuli, somandos lagook komie akoi kotar sukuli. Yakararan sapee kora itinye afya nekararan ne ngimiani itinye itinye itinye rapinik chemuch, iwee ako sipitali yakararan sapee ko ko, itinye afya nekararan iame kiiy tukul niimache komiei ipiyonyi.